Umumjahon to'g'ri axloqiy qaror qabul qilishning qiyinchiliklari mavjud, chunki har bir madaniyat va e'tiqod axloqiy qadriyatlarni turli yo‘sinda belgilaydi. Biroq, ba'zi asosiy axloqiy me'yorlar, masalan, zo‘ravonlik va adolatsizlikka qarshi turish, ko‘plab jamiyatlarda bir xil qabul qilinadi.